<hesitation> keri ngikundi ikora mshele wakwa le ili udode ngilye ngikukombe ngeshaansa- kwanza we ki sengetra ngu mlya ndi shi we wela kwani wela uvishi we sengtra ngu ukammesengetra ngu safo ukachiya ho shi safi ukammemaa kwaasa- kwansa kwakii sambura mshele kweela kwausambura safi ukamme maa kwammedua fo na mbuluku so kilanndo ukammemaa kwaichya oh shi ukammeikya oh shi kwaasa motro wafo ukammeasa kwansa bado kwammemaa mshele wo kwetre nge sengetra se mboka kolya ni maaraki fo kolya nchiki. kwakish- maaraki yo kwansa we shemsha kwasababu nnyo yeshiira mda waasha ihiya. nnyo ye shiira mda mwaasha weshiiya ukamme kora mara fiki yafo ukamme maa nlo we sambura mshele wo kwachiya ho shi <noise> uka ansa ukakiunga maaraki kwansa. uka- kaanga maaraki oh ukamme maa kwaansa u kwaichya mringa rikoni kwa sababu kunu ni ngu trwe kora naso. kwammechiya oh rikoni le mringa ukamme shemka we kootra ngu so kwansa kwakishichya ndaariko ksudi uhiye mbong'oha kwaichya motro wo ukali le weshoongua alafu kwetre wehiya fo, Ukamme maa ukamekotra ngu so kwasichya mbaali kwansa si na mshele ukeenda we hiya mbooha mbooha, mbooha, mbooha, mbooha, mbooha basi ukamme hiiya kwaera ngu safo kwachiya- kwafinikya kwammefinichya. kwafinichya kwammefinichya ukaaa kwatraa ngaa silya sakulya ksinde kwachiya he dooka he ksudi uhiye undusha uve- uve umehiya uve ulaini ukamme maa uka kaa ukaeshaa nusu saa atr- ehe nusu saa nyiingi truambe nisha robo saa au dakika ishiri. Ukammekaaa ho kutro le kwafunukwa tayari ukakolya umehiya kwapakua chao chafo kwatraha kwaininga vana vafo chao kwavavichya na mboka maharaki na choki baasi kolya nnshakulya horombo mfirii Labda kutre na mabarsheshe na choki kwaveeninga ho. kwavatrumbulia kila mwana kipande chakwe kwa afya. kwa sababu uruhu he kunu mndeni twretre. twre jifunsa he mambo a afya kwammela kachao na itunda na choki hoombaali kwakutro sasa shau usha shaa mshele wamaharaki le na ibarisheshe umedode tra ngamaa.